ژوبڼ او د ژویو لیدنه هم په زړه پورې دی. که انتخاب راته په مخ کې پروت وي نو خو موزیم ته ترجیح ورکوم. ځکه چې موزیم راته د تاریخ هنداره ده او د یوه تاریخي زمان په کیسه مې پوهوي. زما په نظر ژوبڼ د ماشومتوب شوق دی.